Ny fomba andrisihana ny ankizy hanao fanatanjahantena misimisy kokoa dia lazana azy avokoa ireo tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana fanatanjahantena ary omena loka izy rehefa misy fandresena anaty le fanantajahantena.